Jiramu a benɛ jiramu mu cunu mi ma tete mi yi famu'a wɛ mi ma we be cururu ma wɛ oyi ro oma dɛmu <hesitation> tuma cururu tuma cama to mɛ mɛ jirara we a ji mɛ in inna a wa sumu un in na randevu ba ubiɛn wa yi na yoronɛ wa vɛ fewɛ wɛna o vɛ diya mu tuma cururu to mɛ to mɛ ba vɛ ji mi ba cururu we vɛ ji mɛ mi a me ma ɲa ba cururu ma'o bɛrɛ